La mesb'al rik'amam ka jee' je' kotaq is y kotaq is are' chixuup wula mas entonces laa' rik'amam ka laa la je' laa la ak'al ke wula rik'amam ka je' rib'an arrastrar hasta ke riwii'koon saq paam